Kalau program radio tempatan ini Um saya suka itu yang anu lah itu yang belajar bahasa-bahasa tampatan Sabah itu Um itu tiap patang itu kalau tida silap pukul empat setengah petang ka itu pukul ampat petang ada tu setiap hari Um itu saya suka lah tu.

Um Sekarang sangat Um senang untuk membeli belah disebabkan penggunaan Um penggunaan kad, kad sahaja daripada wang tunai sebabkan kebaikannya Um gedung-gedung membeli belah menggunakan sistem ini.

Dalam komuniti saya ni sudah tidak nampak permainan atau aktiviti tradisional yang dimainkan sebab Um mungkin kanak-kanak pada masa kini kurang terdedah dan tidak ada yang mengajar mereka.

Um Bahasa ibunda sendiri ini dipelajari daripada keluarga sendiri juga daripada masa kanak-kanak dan terlatih sehingga dewasa.

Siti Nurhazi- Siti Nurhaliza.

Saya sangat menyukai mengambil gambarlah, fotografi, buat video, Um saya juga paling suka dengan benda-benda yang antik, mengumpul barang-barang antik, wah barang-barang

Kalau di sekolah dulu mata pelajaran yang kegemaran saya ialah ba-bahasa Melayu lah bahasa Malaysia sebab Um bila kita belajar bahasa ni dia akan merangkumi semua subjek kita tau, kita faham macam mana menyelasaikan masalah dan kita buli berkomunikasi dengan baik di mana saja kita berada Um syukur Alhamdulillah saya punya bahasa Malaysia pun Um cukup baguslah saya rasa cukup bagus.

Ya sebenarnya warna langit ni tidak bewarna biru cuma dia berlaku pantulan cahaya Um saya pun tida buli terangkan secara terperinci seb saya pun belum habis lagi belajar tentang ni.

Um Kalau ini kalau di kampung biasa pigi Um cari bomoh-bomoh yang pandai tingu tingu tu lah Um tapi jarang suda lah sekarang ini jadi kalau Um setiap ada kesihatan tu masalah kesihatan tu mimang rujuk pigi hospital lah atau paling tida pun di klinik-klinik Um di kampung-kampung sekarang ini lah yang ada itu.

Um Semasa dibangku sekolah tiada juga peristiwa yang tidak baguslah melainkan semuanya berjalan dengan baiklah daripada bangku sekolah rendah sehingga ke peringkat sekolah menengah.

Telepon bimbit ni yang paling kita bimbang ialah mudah diakses oleh anak-anak maksudnya sekarang ini pengaruh telefon bimbit ini yang ada game dan sebagainya ni akan mempengaruhi kanak-kanak untuk Um mengabaikan tanggungjawab belajar mereka, itu yang paling kita risau.

Tiada serangga yang terbesar yang ada Um haiwan besar Biawak.

Ya untuk anak-anak saya adik-adik saya saya mengharapkan saya belum kawin tapi saya ada adik-adik lah saya akan jaga mereka sehingga mereka berjaya lah mempunyai pekerjaan yang baik, beradab dan berpelajaran.

Um Kalau ni masyarakat membantu orang yang memerlukan ini Um kadang-kadang ada yang minta tolong, kalau yang ada duit banyak, dia tolong duit, kalau tida dia tolong tenaga Um, kalau tida dia tolong bantu cara berpikir lah untuk Um membantu Um masyarakat yang memerlukan itulah.

Untuk mendapat temu janji di Doktor terutama sekali kita pergi dahulu berjumpa dengan Doktor kemudian Doktor akan periksa kita kalau ada penyakit yang rawatan lanjutan akan dibagi tamujanji yang selanjutnya.

Oh pembayaran berubah ni dulu dari segi dulu cuma ada pembayaran cash atau pun kredit kad sekarang ini sudah ada pembayaran menggunakan online kemudian pembayaran QR kemudian pembayaran wave Um kemudian ada pula lagi pembayaran Crypto atau Bitcoin.

Ia menyimpan banyak maklumat tentang Um tentang individu jadi senang di access apabila kita betul-betul maklumat.

Saya akan mendahulukan perkara perkara yang perlu dahulu baru saya apa menjimat baru saya apa berjimat ya membayar perkara perkara yang perlu dahulu lah seperti makanan belanja skolah.

"Berjalan jauh tu mimang bagus kata orang jauh perjalanan luas luas pandangan Um luas pandangan jadi pabila kita bergarak jauh contoh lah kita pergi mana-mana kita akan tau apa Um kemajuan-kemajuan yang terdapat di tampat itu jadi itu satu kalau kita istilah ""jogging"" pula makin kita jauh berjalan makin banyak kita punya paluh Um bila kita banyak paluh Um kita akan sentiasa cergas minda kita sihat badan kita sihat. "

<noise> paling yang kita suka dengan pasangan kita ni adalah kesetiaan memahami antara satu sama lain, jadi dengan cara memahami antara satu sama lain tu tiada, tiada lah bagi gaduh-gaduh kan.

Sabar dan sentiasa mendoakan yang terbaik untuk keluarga lah.

Kalau dibilangkan kukuh tu berangkali boleh juga Um sebab Um ada jabatan Um kebajikan jadi banyak juga tu orang-orang kampung orang-orang yang dapat bantuan-bantuan kebajikan yang di sana melalui kerajaan lah jadi saya kira bagus juga lah perlu diperbaiki masa akan datang lah.

Sistem TEKUN pembantu wanita-wanita suri rumah untuk mulakan perniagaan sebab agensi mengeluarkan pinjaman kepada individu untuk memulakan perniagaan.

Um Penggunaan talian dalam Um perbankan ini Um memang satu Um kemudahan yang memudahkan lah dan cepat tapi ada juga masalahnya kalau salah guna pakai.

sudah jawap tadi.

Saya risau teknologi yang melibatkan Um foto or video editor kerana ia boleh digunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab untuk memfitnah kepada seseorang.

Kalau yang saya tingu-tingu di luar itu memang cuaca hari ni bagus itu sebab Um awan itu biru saja itu, ada juga tompok-tompok itu Um awan lain macam-macam mau ujan tapi Um mimang baguslah. Arap-arap dia bagus sampai pigi patang, pigi malamlah tidak ada hujan, tidak ada ribut.

Antara makanan-makanan sihat adalah makanan-makanan yang kurang bergula, kurang berminyak, Um kemudian Um jangan Um makan makanan yang berkarbona- Um yang-yang mengandungi gula yang-yang terlalu banyak kemudian makan Um <noise> Um makanan yang tidak mempunyai, yang tidak melakukan, yang tidak melibatkan penggunaan racun.

Um Keadaan sekolah saya adalah bersih dan Um persekitaran pun bersih, dilengkapi dengan taman-tanaman berbagai jenis bunga. <noise>

<noise> Cerita 'popular' <noise> Um atau cerita kanak-kanak paling banyak upin ipin.

Lebih banyak kemahiran teknologi maklumat disebabkan perubahan Um mas-perubahan teknologi Um mempengaruhi situasi.

Anu, kalau bentuk pengiraan ini banyak Um memang tidak boleh sebutlah, kadang-kadang orang yang dari bandar tiba-tiba dia pigi kampung, dia suka tinggal di kampung, ada pula orang kampung yang tiba-tiba pigi bandar Um suka pula tinggal di bandar jadi susah mau dicakaplah bentuk dia.

"Tumbuhan banyak Um kita ada tengok satu rumput lah ""of course"". Kemudian Um bunga, bunga yang kita nampak bunga Raya, bunga-bunga bunga Kertas Um tu sajalah. "

Um Kulintangan ataupun tradisional lah.

<noise> Um Dalam hidup ni ada detiknya kita gembira dan ada masanya kita berdukacita. <noise>

Yang pertamanya melalui warisan lah teknologi yang merisaukan mestilah teknologi AI sebab kita takut nanti AI ni akan mengambil alih peranan manusia sebab dia buli buat apa saja.

Kalau sini di Malaysia temujanji dengan Doktor ni Um ditetapkan oleh pihak Um hospital lah di mana-mana hospital kita Um minta rawatan mereka yang akan menetapkan bila masa sesuai dengan kita punya kesihatan lah kadang-kadang ada yang Um perlu jumpa dengan Dok perlu Doktor punya mau dia jumpa dengan mungkin tiga bulan enam bulan dan sebagainya ikut ikut kita punya kesihatan kalau kita Um kesihatan kita ok mungkin dalam dia jarak jauh lah tapi kalau kesihatan nda berapa ok mungkin dia kasi kerap buat buat anu temujanji.

"Um Yang ini banyak cara Um sekarang ni orang apa orang-orang muda sekarang ni suka cari duit itu yang dia pakai itu ""TikTok"" macam-macam lah. Tapi tu orang yang pandai-pandai ""IT"" lah. Kalau macam yang saya ini, beumur-beumur ini tidak arip memang tidak pandai lah, guna untuk biasa-biasa saja lah. "

Membakar ikan yang segar dibakar dipisahkan tulang ditambahkan mangga atau asam di te dibubuh segala air Um jadi Um menggunakan asam dan dibubuh dengan air. <noise>

Aktiviti atau projek kreatif yang pernah saya usahakan semasa saya belajar di Universiti ialah Um program alam sekitar yang saya sepanggar saya usahakan projek ni semasa saya bergelar pelajar UMS lah pelajar universiti.

Tumbuhan yang salalu nampak kalau di perkarangan rumah seperti rumput kerbau, rumput lalang dan sebagainya lah dan tumbuh-tumbuhan seperti buah-buahan.

AI ini suatu yang sangat baik, ya tapi AI ini kalau tidak di-dikendalikan dengan baik AI ni akan mengambil alih Um mungkin sebahagian mungkin sepenuhnya apa yang sepatutnya dilakukan oleh manusia biasa.

daripada ini cikgu aman dan melalui internet

<noise> Bertenang, istighfar banyak-banyak, jangan pikir yang lain-lain, bertenang, tarik nafas lepas tu.

Um Saya itu Um kebanggaan saya itu syukur lah dapat kasi Um belajar anak-anak walaupun tidak tinggi mana Um walaupun saya tu tidak sekolah tinggi-tinggi Um tapi anak-anak syukur lah belajar tinggi-tinggi dan Um ada yang sudah bekerja lah walaupun kerja-kerja sendiri Um itu lah kebanggaan saya.

Telipon bimbit.

Saya dulu pernah mengadakan aktiviti mengajar fotografi kemudian Um mengambil gambar fotografi lah Um yang pernah saya usahakan.

Percutian ini bagi saya dalam-dalam negara saya cukup bagus lah, cukup bagus. Yang penting Um apa yang kita dapat dalam percutian kita tu, perjalanan itu apa yang kita dapat. Um Bagi saya itu, kita mau-mahu tahu apa yang ses-ap-kenapa kita melawat di sana dan lepas tu apa yang kita dapat.

Banyak kodok-kodok, Um pokok pakis, keledek, keladi keledek <noise>

Dulu saya waktu kicil-kicil tu sampai skolah angan-angan mau jadi tu Um Tentera Um tapi bila suda cukup umur pigi lah tu pengambilan Tentera tapi tidak lah bah pula lulus Um sebab masalah kesihatan Um masalah kesihatan itu punca tidak lulus lah.

Mendidik <noise> anak yang masih belajar di sekolah memang pertama sekali diawasi oleh kedua ibu bapa lah Um jadi kalau di sekolah kita serahkan kepada guru-guru lah untuk mendisiplinkan itu diantara yang Um kesan yang terbaik lah antara guru dan ibu bapa perhubungan yang baik untuk mengetahui sama ada di rumah atau di sekolah.

Menjimatkan wang dalam keluarga kamu dengan cara berbelanja yang berhemah lah, membuat bajet tentukan sebelum pergi membeli barang untuk kita senaraikan dulu barang yang perlu kita beli, Um dahulukan mana yang perlu mendesak.

Untuk anak-anak mereka berjaya di masa depan dan boleh menjaga kita semasa kita tiada tidak berdaya.

Kalau mengundi di tempat kami ni sistem dia sistem demokrasi lah Um main pangkah Um ada Um tu kertas undi dan ada nama calon empat lima orang mana satu parti calon yang kita mau kita kasi pangkah lah Um asal jangan salah pangkah saja itu.

Mana masyarakat boleh membantu orang yang memerlukan Um dengan cara Um mengambil beratlah tentang jiran, apa yang jiran kita dapat, apa yang jiran kita tidak dapat. Apa yang kita boleh bantu, apa yang kita tidak boleh bantu. Mulakan dari jiran dan keluarga.

Anyaman sebab Um banyak Um generasi sekarang tidak tau tentang anyaman terutamanya anyaman bakul takiding dan tikar.

Um Jenis perniagaan kalau dalam komuniti ini terutama sekali kemudahan asas yang diperlukan oleh komuniti lah seperti mendirikan kedai runcit kemudian untuk perhubungan seperti jalan raya yang baik dan bekalan-bekalan asas air dan litrik perlu disempurnakan, disediakan oleh pihak kerajaan.

<coughs> Bagi saya permainan papan ini Um saya main anu lah dart lah so kalau kita main dart Um akan memfokuskan kita punya penglihatan, minda, Um untuk mencari taget di mana taget kita di Um yang dalam pitak yang me-mempunyai markah yang tinggi.

Ya, untuk anak-anak saya beringinan untuk supaya anak-anak saya lebih berjaya, fokus pada mata pelajaran, fokus pada apa yang mereka lakukan sekarang dan mereka berjaya saat di suatu masa, masuk universiti, berjaya dapat kerja yang baik, ya dan baik kepada semua orang lah.

Ya, ada di sekolah ada persatuan bahasa inggeris persatuan bahasa tempatan kadazan dusun pun ada ya Alhamdulillah ok menyokong.

Um Jenis seni yang saya s-suka ialah Um musik-musik Um, nyanyi-nyanyian

buruj Um lupa sudah apa pula buruj ni. <noise>

Um Kebimbangan mengenai telipon bimbit pertama sekali boleh di klon oleh orang-orang cina dan Um boleh dicuri atau pun diguna pakai oleh scammer Um untuk menipu Um tu di antara yang kebimbanganlah apa yang berlaku.

Ok untuk jenis Um telefon bimbit yang saya ada yang mempunyai penerimaan atau perkhidmatan yang lebih baik semestinya ada yang terutama sekali di kawasan kawasan <noise> yang agak sedikit pedalaman nya jauh daripada sini.

"Pemuzik dan penyanyi kegemaran saya adalah Datuk Siti Nurhalizah dia adalah penyanyi nombor satu Malaysia yang semua genre lagu dia sangat sangat lah ""best"" dari tidak kira usia muda atau pun tua semua memang suka dengan lagu lagu dia dan penulis Um lagu kegemaran saya adalah Hael Hussaini."

Apa yang saya buat untuk menandakan itu hari lahir saya-saya akan buat aktiviti yang saya suka saya akan lebih meluangkan masa dengan diri saya sendiri contohnya masak, Um buat kek, melukis semuanya tentang diri saya itu menunjukkan Um maksudnya hari lahir tu adalah satu hari kebahagiaan untuk saya.

Okay, tanggungjawab pegawai yang dipilih kepada komuniti mereka, maksudnya tanggungjawab durang adalah untuk memastikan Um setiap aktiviti berjalan dengan baik lepas tu penjagaan setiap kawasan tu berjalan dengan baik.

Saya mempelajari bahasa yang saya tuturkan adalah yang pertama sekali melalui percakapan, perbualan sehari-seharian di dalam rumah. Yang kedua adalah melalui pembacaan. Yang ketiga menonton televisyen.

Orang yang pertama sekali saya tanya jika saya Um mempunyai soalan tentang penyakit yang pertama sekali Um dalam kalangan Doktor ataupun kawan-kawan saya yang bekerja dalam bidang perubatan dan juga yang berkaitan dan juga ahli keluarga ibu bapa lah.

Um felem yang saya suka ialah pelem yang dulu-dulu seperti Um felem P.Ramlee sebab dia memang lucu-lucu lah apa yang dia yang rancangan kalau wayang P.Ramlee dulu-dulu banyak, banyak orang suka, tu-tidak kira tua kecil semua orang suka-suka, permainan

Dalam masyarakat kami Um masih banyak menggunakan sistem Um wang tunai terutama di kampung kedai-kedai kecil di kampung Um tapi ada juga yang membayar menggunakan Um telefon bimbit contoh yang menggunakan QR code lah yang Um memudahkan yang tidak ada memegang duit tunai.

Cara untuk buat temujanji dengan dokter adalah yang pertama sekali sama ada kita pigi secara terus Um ke klinik atau pun ke hospital yang berdekatan atau pun Um melalui sekarang ni kita ada temujanji secara digital iaitu melalui MySejahtera lah, aplikasi yang kita boleh buat bila tarikh yang kita per-mau dan juga masa yang kita Um lakukan tu temujanji.

Haiwan yang biasa dalam komuniti kami ayam, tidak kiralah ayam kampung atau pun ayam bandar kan, lepas tu kerbau, Um kucing Um semua lebih kepada haiwan-haiwan yang biasa kita nampak.

Um Kebimbangan saya terhadap telepon bimbit sebab dia boleh mempengaruhi terutama kepada Um orang-orang muda lah, kebanyakkan mereka terlampau asik bermain dengan telepon bimbit yang menyebabkan mereka tidak tumpu pada pelajaran, dapat pengaruh, mudah terpengaruh dengan budaya luar yang negatif lah.

Radio program radio tempatan kegemaran saya ialah Um radio Sabah lah radio Sabah banyak yang diberikan banyak info-info yang diberikan oleh radio tempatan kita terutamanya radio Sabah lah.

Um Semestinya dorang akan bercerita tentang sejarah dorang sejarah waktu mana dorang belajar macam mana kehidupan dorang dulu-dulu macam mana persekitaran dulu-dulu Um rumah dulu-dulu macam mana keadaan dulu dulu macam mana semuanya berkaitan dengan masa lalu lah.

Ada masa saya suka di luar rumah, ada masa saya suka di dalam rumah. Di dalam rumah apabila saya ingin berehat, apabila penat tapi saya suka di luar rumah untuk Um 'release tension' lah untuk Um keluar-keluar sekejap ambil hidu-udara yang segar.

Sukan yang saya suka ialah main bola tampar, tampar ni bagus jugalah untuk senaman-senaman. Um senaman yang saya suka ialah senaman aerobik lah un-untuk menjaga kesihatan kita.

Biasanya keluarga Um wanita tersebut ibu-ibu kandung tapi masyarakat sekarang tidak kisah sebab kebanyakkan diorang tinggal ada rumah sendiri lah. Jadi biasa mereka lebih berdikari.

Um Kebanggaan saya ialah melihat, apabila melihat anak-anak saya berjaya dalam pelajaran mereka itulah yang saya banggakan melihat kejayaan mereka.

Pada apa nama dia ni pendapat saya atau perasaan saya saya lebih suka Um sukan berpasukan berbanding sukan individu ni sebab kalau sukan berpasukan ni dia lebih kepada Um dapat berinteraksi sesama orang-orang dapat bekerjasama.

Keberke-keberkesanan sistem sosial tu sangat baik yang disediakan durang ada berniaga secara digital, secara atas talian supaya senang digunakan sebab sekarang kan kalau mau bersemuka untuk Um mendapatkan sokongan sosial itu agak sus-agak sukar tapi sekarang sudah maju akan menggunakan teknologi dan ini adalah satu perubahan yang sangat baiklah.

Mata Pelajaran yang saya suka di sekolah ialah mata pelajaran bahasa Malaysia sebab ia merupakan bahasa kita semua.

"Penggunaan telefon saya adalah bergantung dengan masa kalau masa saya banyak ""free"" kadang-kadang saya akan meluangkan dalam tiga puluh minit hingga satu jam tapi kalau saya ada bz saya ada sibuk saya akan cuma meluangkan masa dengan ""handphone"" dalam kurang daripada tiga puluh minit lah bergantung dengan keadaan dan juga masa."

Haiwan yang terkakhir saya nampak ialah haiwan monyet.

Seni yang-yang saya suka adalah seni <noise> Um lagu-lagu Um tradisional melayu dan irama-irama asli. Um Ia cukup baik untuk Um diri sendiri.

Cuci tangan penting untuk menjaga kebersihan sebab tangan kita ni tidak boleh Um apa kita tidak Um kita nda boleh mengawal bila kita memegang sesuatu barang yang kotor kan jadi dia sangat penting untuk kita menjaga kebersihan diri kita.

Um macam mana AI boleh digunakan dalam kehidupan seharian macam sekarang ni Um banyak orang buat iklan menggunakan AI maksudnya katun-katun pun tu semua secara digital, lepas tu ada penggunaan robot AI dan dia sangat memudahkan untuk kerja-kerja yang mungkin yalah tenaga manusia tu agak terbatas tapi dengan penggunaan robot AI contoh akan memudahkan dan mempercepatkan.

Pada pendapat saya peng-pengunaan perbankan ia memudahkan kepada orang ramai untuk membuat pembayaran contohnya membuat pembayaran online dia memudahkan kita untuk membuat pembayaan Um supaya tidak payah pergi kita tidak payah pergi ke bank-bank.

Pinjaman kecil boleh perlu boleh membantu untuk orang memulakan perniagaan supaya diorang ada modal untuk memulakan perniagaan tersebut kebanyakan boleh berniaga tapi nda da modal untuk memulakan perniagaan perniagaan mereka lah.

Ya di sekolah kami ia menyokong pelbagai bahasa sebab negara kita Malaysia ini mempunyai ramai suku kaum bahasa sekolah pun menyokong apa yang bahasa-bahasa yang ada di Malaysia ini sebab dia satu rumpun bangsa melayu.

Ya, memang terdapat Um kerja rumah yang selalu yang sukar Um untuk kita buat jawapan kerna jawap- kerna soalan-soalannya merupakan soalan yang agak su-susah untuk kita bagi jawapan.

Detik saya merasakan kegembiraan yang terbesar adalah saya betul-betul gembira sampai saya rasa macam saya menitiskan air mata sebab kejayaan saya berjaya menamatkan Um graduasi di tingkatan enam dan juga di universiti dan itu adalah kejayaan yang paling besar dan saya tidak sangka saya boleh capai kejayaan itu dengan Um pencapaian yang sangat hebat.

"Kalau zaman dulu kanak-kanak dalam komuniti Bisaya suka bermain seperti batu simban Um main guli Um jurupain tapi zaman Um sekarang anak-anak lebih suka kepada bermain dalam permainan elektronik main ""game""."

Um jangan bagi nombor pin kita kepada orang lain, kita mesti simpan baik-baik apa nombor bank, yang bank menyuruh kita supaya tidak berlakunya kecurian. kita mesti simpan nombor tidak boleh membagi kepada orang lain.

Kemajuan teknologi yang saya pikir buleh meningkatkan kualiti hidup seperti kemajuan daripada Um media sosial lah terutamanya jadi senang untuk kita berhubung bersama orang lain melalui teknologi tersebut.